Guwwa taban ardin tawo tigi, kumbu tangoini ardin tawo unija harseda tigi, in kumbou irjnda a'agin goni jeaeshi'kko, khdamitanguko malle taka, harseda menji tigjina, melika koni tadan tigi, nahali koni, khaliyyatanga jollel adli, tala goni kumbutang iske, tar khaliyyatanin tulgoni kumbutangon fin, asseltan gon fei, tar khaliyyan molo goni melikikon aagi, harssikon aagi, khdamitangukon aagjina.